أكيد نحب <hesitation> نحب بيكون في عشرين -عشرين شقيق في العائلة الكبيرة فيها دعم ناس، أهم شي الع-والناس تكون جاعدة فوء ناس، لأن الوحدة شي مش تمام بكل مش موجودة بيه، أهم شي لوحده يكون عنده عائلة، وي- ويكون عنده أكثر من شقيق.